Nuntusa ndadi ngaha ma caru laoku da nggali na lao moda di ndadi ngupa ni oi mangge lao karamba si ma paling ni'ma poda ndadi ngaha pana liri ka <noise> alumu oi mangge ke maina pahupar nggahi wati loan ndadi jelaskan ba asa pahupara cacaru poda na alu mu lu'un dei asa ntukin dei karotoka de bunes saroga dunia ku nuntusa pahupara caru na ain nuntu tamba lim karamba mpida karamba mpida re labo nggore lo kai karamba mene ni <noise> de macaru wali poda re karamba poco sih macaru poda de ndadi ngaha ede re pahupara nggahi bune nggahimu bune nggahi de ausi caru jangar capi ndawi dou ro ke wati warabandi kai kalo ndadi ngaha de saking caru na ncihi ncaon la'o kumodan ndadi ndawi rau unga dawara piti raumu tiara di susa rau kaimu pala au pu ma susah ni waursa lao ngge'e do'o lao rasap sim susah harusa <hesitation> wi'i kamboto romo ya ndadi sadia romo kai ndadi ngaha ede mangge mangge rebe de ndadi ranu ranu da hido taho loko nggahi mu tinggal weha mangge sia saha la'o oi ngahi mu ranu ncango kanari karamba De tisa wara piti weli kaim mina ni'u de ncango kandede lo ngge'e pa pahupara taho menap sih karamba ka ra ndawim ruma deni ain nuntu <hesitation> nono ngaha ka caru ja kai aka tolo ina laina pahupara nggahi de wati wara wea bauma <hesitation> kausa pili ba dou ngahi mu pili ndadi ngaha ma coi ratu riwu lao ngaha ngaha oi mangge lo karamba ke nggahimu tahopu pili ku oi mangge <noise> karamba kesi saking caru poda na <noise> sabua wali macaru poda re <noise> ro'o parongge ro'o parongge lowi kamaci labo tumi ku uta hanu ka <noise> uta bangkol lao uta tangiri uta tangiri kum caru uta ni tumi kai sahal toma ka iden nacaru poda ede <hesitation> bae ndain ede ni ti loamu ndadi <hesitation> kalai lai ede watingan campo oi mangge lao uta tangiria wati ngawan campo de <hesitation> kecuali labo ro'o prongge lao hanu pa lao karamba na caru re <noise> sabuak ma caru poda ni dawara doum landa na tiara coi na pahup ra ncera na tinggal lao tio kacoro kande si nah kacoro ke na mboto pahu wali na warak kacodo pela na'e kacoro wura kacoro mangge mada kacoro o'o na enta ta be kura ndadi kain mai kaimboto pahun deni Alumu ngga ringak haba nggahi dou nggahi mu kacoro ke ndadi kain ta'i si nah mai kaim mboto pahun ede re ede mai kai fiki kani bua kacoro mangge mada ke caru kaina ra mai kain ta'i <hesitation> ndadi kain ta'i manusia ndadin ta'i mbe'e alum ka nggaro lao tio kai <noise> ede mai kai fiki dei lo fiki de nggahimo mai kola kabusu mena manusia deni de wati loa mu fiki kapoda ndadi kacoro de fiki para tio ndadi caru ngaha ede ni de sabua wali ma caru poda lao ku moda hanu rani <noise> ese rasa moda kaina mi sakura ku si tiara doum landa ka do rasam kalai sa ese mbojo pabua ku de mne'e weli mi sakura ara jawa nggahi mu tiara nae pesan onlain nggahi la dani seni wara ruan ese gunung kidu de <hesitation> ese mbojo na <hesitation> ngge'e ncera wara pa nuntu sa bau kombi beda kai lao mi makalai nuntus ede kalo mi sakura na beda lao mi indomi mi seda raun na beda pahupar do'o na <hesitation> nggori ede nggahi mu lao ku ma ncera wali ncera mboto ndadi raka kai moda ndadi raka kai ede ru uta laja kande ni <hesitation> caru rauk ni au bau kombi caru kain uta laja ka <hesitation> alu mu <hesitation> ncango wi'i ete kamango nggahi mu ncango ka caru poda ngim badu ja uta mbeca maci taho lalo de Nggori ede sabua wali uta ciroksi <hesitation> uta ciro wara ku <hesitation> cerita ma caru ndadi kade'em ni uta ciro ke alum ntoin unga seke rewo ra ndede roho ese raha de nggahi mu boha taho ai jam satu jam dua ka <noise> na rai ro oto uta mai ele mai ele hanu ka <noise> mai rai to oto uta ka nggahimu tapa kair oto uta deni loakir weha wea uta ciron de lao uta ciro de ra puru kacaru poda dekam ka nggahi mu ka mina minam ngahim dokaim fiki kentopa supu kandede <hesitation> diki waup ceru ngaha ke sim caru poda kamina ngaha kai sia saha dungga ina rumaee lainar caru ni'ma na <hesitation> ngori ede nggahi mu <noise> warak sabua ngahi mu <noise> ra wa'am lengaksi lenga ku ele sumpu rasa indonesia ka ntt ku ngara na wara sabua ndadi ngaha de nggahi mu na ncera waran ruan ele aka ka na nggali waran ara ake sih <noise> hi'i uta hiu akeku ruana de wa'a taho <hesitation> wa'am sia mai ele main de coba kaira ncango weki sama kulia mena de de ncango kaipa nggahi mu de sama laop hi'i wawi ni pahupara nggahi alumu ma ndaka ka na ngaha bune sia rau de <hesitation> wati tahon di ngaha ni pala Minan ede sih ma caru ede sa nggahi kai ku sama hi'i wawi caru minan ede jap de nuntu wali sa wawi sakali desaramba mai ku ara jawa ke <hesitation> la bu kande sih <noise> mai kaira alu mu unga mboto piti saramba mai de <noise> recem sia mai talao ngaha baso ta ariee nggahi sia <noise> <hesitation> na caru baso ke dei ro sodik deni nae tiwaumu raka nggahi sia de lao kaipra dua deni wati ra baca rausi <hesitation> baso au baso auke baso wawi pala ede ni wati bade rau unga saramba lu'u de pesa kai pesam sia dabade kai de <hesitation> pesam sia dua mbua <noise> depar ngaha kai ni <hesitation> de caru kadori minane nggahim alum hi'i wawi hi'i ma <hesitation> bunes nggahi de waras nggahin di ngupa ni de ngaha kai ni'ma tantu ni raka po nggori ngaha nggahim wor dula ele asrama nggahim depa ngoa lalom sia palas hi'i wawi ni de dou ngaha wawi pala de <hesitation> stenga made kua